Kôfa mikoran̈a tsy fivadihan̈a, raha izen̈y baka raha tsy fiovaovan̈a izen̈y. Olo matotry bôaka eo olo marin̈y amy raha volan̈iny izen̈y izy. Avy eo amizy kôfa man̈amia raha raiky in̈y tsy miova fefa zay edy raha volan̈iny tan̈any ziska amy faran̈y.